Chiuuwaa na machꞌee cwii xjoteiⁿ tsꞌiaaⁿ mandyo na tijndye nquiuuya sa̱a̱ cwilaꞌno̱o̱ⁿꞌa na xeⁿ na waa chom joꞌ na nnda̱a̱ nntsꞌaa cwii xjoteiⁿ tsꞌiaaⁿ ndoꞌ cweꞌ tomti na catseiñjoomꞌ tsꞌaⁿ juunaꞌ ndoꞌ juunaꞌ mantyjii nquiinaꞌ chiuuwaa na nntsꞌaanaꞌ tsꞌiaaⁿ cha na nntseiteiⁿnaꞌ ꞌnaⁿ cwiwilꞌueeꞌndyo̱nnaꞌ ee na jeeⁿ macaⁿnaꞌ juunaꞌ chaꞌ na nntseiwe tsꞌaⁿ cwii nnom nantquie chaꞌ na ticwiꞌndaaꞌnaꞌ na cjee nnda̱a̱ na nntseiwe tsꞌaⁿ cwii ndaa oo cwii ndaateiⁿ chaꞌ na juunaꞌ nntseiteiⁿnaꞌ ndoꞌ nnda̱a̱ na nncꞌuu tsꞌaⁿ ꞌnaⁿmeiⁿꞌ quia na jmeiⁿꞌ. Mati jeeⁿ lꞌue xjoteiⁿ ee na ñequio juunaꞌ cwilꞌa nnꞌaⁿ hielo chaꞌ na nntseiteiⁿnaꞌ cwii nnom ndaa oo ndaateiⁿ na nncꞌuu tsꞌaⁿ mati jeeⁿ na niom ncjoteiⁿ ee na naquiiꞌ juunaꞌ nntseiwe tsꞌaⁿ ꞌnaⁿ chaꞌ na xocwiꞌndaaꞌnaꞌ na cjee ndoꞌ jaachꞌeeti xuee ee na taꞌnaⁿ xjoteiⁿ nnꞌaⁿ maxjeⁿ ñelꞌueeꞌndyena chiuuwaa na tincwiꞌndaaꞌ ꞌnaⁿ na cwileichona ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ na chaꞌ na seiꞌ ñetjaaꞌndye nnꞌaⁿ tsjaaⁿꞌ juunaꞌ oo ñetioona joonaꞌ yuu na jmeiⁿꞌ chaꞌ na tincwiꞌndaaꞌnaꞌ sa̱a̱ jeeⁿ na niom ncjoteiⁿ ee tiempo jeꞌ luaaꞌ ljoꞌ na cwiwilꞌue chaꞌ na tincwiꞌndaaꞌ jndye nnom ꞌnaⁿ.